leddi Malaysia ni handi ma leddi Arab en un, ɓe mari ɗemle daban daban bo be ɗo mari al'adaji luɗɗi, ɓe ɗo mari al'ada yinago ha der diyam, ɓe ɗo mari la'ɓi bo ɓe mari al'ada ƴamugo yamdu diyam irin ba liɗɗi kujeji diyam dai je ɓe nangata har der diyam mai sosai bo ɓe ɗo samɗina jangirde sosai ɓe ɗo mari tarihi sosai to wari ha pelle njangirde.